<hesitation> poko' nangka injo biasa ri haju utang injo nangkayya injo, poko' kaluku biasa ri inunga ere kalukua <hesitation> poko' na'nasa nu biasayya ri haju <hesitation> kongseng, poko' jati, jati pute, jati eja <hesitation> pada to injo poko' na'nasayya injo biasa ri haju kongseng cumang kaddo-kaddoro iya poko' na'nasayya injo poko' jatiyya lamma-lamma iyya do, <hesitation> poko' apa isse injo do poko' pao injo poko' pao a biasa nu ri dellekang balla ji ri lamung injo-njo pao apa isse arenna injo pao harum manis pao poko' pao <hesitation> pao macang poko' keloro injo keloroa injo nu biasayya ri anu injo do rii haju utang poko' apa isse injo do poko' parring <hesitation> poko' <hesitation> lohe poko' injo-njo nu kallupai mi arenna injo.